Ireo karazan'akanjo a: misy ny lobaka, izay entina rehefa mamonjy lanonana na hoe zavatra mihaja, de misy ny tiserta anaovana ao an-trano ohatra na hoe mandeha mivoaka, de misy ny débardeur rehefa le amin'ny andro mafana iny moa zany de débardeur no tsara anaovana.